Nekyomugasho kandi nikirungi kushanga oreega ahamuntu otakamutaahize ningashi otakamushwiirwe habweshonga obwiire obwingi noshanga abantu biine emize mibi, oshange omukazi <hesitation> ari nka malaayi, omucecezi ninga ari omurogi, so waaba wamutaahize nikimanyisa nooza kubnabona, tokashemererwa omubushweere bwaawe, nabaasa kukurogyera abaana, nabaasa kuroga bataahi baawe oshange bakwaanga, nikyo ndi kugirira nti nikirungi kandi ekindi nobaasa kushwerwa omusheija oshange atari mukozi, kiramanyiisa nimuza kuguma muri abooro, <hesitation> timukatunguuka, oshange mutakabaasa kutwaara abaana banyu aheishomero kandi mushange mutakabaasa kubona ebintu ebimuretenga omumaka ganyu neinga oshange wataasya omukazi okashanga arangana nabataahi, abataahi <hesitation> nibakugirira omujinya oshange otakabaasa kutunguura owaawe.